Be in effetti se anduma vëddi propi la realtà ën puchetin al e capità sta coza magari nen cume cuma cuma a dëvrìa bo sai nen, però l'ümanità, pensu che ël sistema ël sistema a lu truverìa perché l'ümanità a stüdia a stüdia amche certe coze